Pakistantunn dado toko yeden dado inama dima amo inama dima kunne ajili hod baretee hod zaidi wol barete naf wolfutee amine kaban gudioamu kaban dikeyo ininii malitian hinrobu wo bisan kunne rob akana woga gudioamu woga dikeyo ak ades lama roba gan kas ak mar ades lama robaa.